daam nəlɨ yɨm nəlɨ a bʊm a su, mɔ mʊ nəfili mʊ nəngnə tɨkalɨ nʊnɨ nəngnɔ kʊli. Bələn miso gunne be maa maaji nəfili maa maajile nʊnɨ nəngən nən kʊlɨ maa maajile. Na mɔ nəngən nə kʊlɨ tɨka tɨka təmɔ, kənkəni n wɔ bə yɨm bə kiyo kɛllɛ kənkəni na mi mə nən kʊlɨ misɔ mɔ bəile, miso nən kiyo kɛllɛ nə bɔ mɔ, jʊwa bwɨ bə yɨ bə kiyo kɛllɛi mə nəngənɔ kʊli, mə kwamigən nəngɔ jʊ a bwɨ bə yɨ bə kiyo kɛl lɛi. N nyim kɛl bənɔ bə kiyɔ lɛ fəyo maa maa tɨkalɨ a daagɔ nəbɔ woi. Langən bwangən Kwaamai a suwa bən, Bulus gɔ na gə yɨmiyo gəno kʊlɨyo gə maa maa Kwaama gəm maaji. Na mɔ nən kʊlɨyo mʊ maa maa təmɔ gəm maaji, mʊ maa maa Kwaama gəm maaji, yɨmɔ nən kʊlɨyo maatəm maajigɔ bumən gənɔ golantɨnɔ gəlala nyo, mʊ tika tika dul mʊnɔ mʊ maa maaji kwaamai. mu maa maa maji youligɔ mʊ maa maa təm jenɔ, mʊ feka feka təmɔ, mʊ ko ko jʊni kalalei n suwa kel jʊni kalale ja be ba ja maa, nəfitəm be ba maa maa mʊ ko ko jʊni a bʊm nəfitəm na maalei n suwa jʊni nyiyo bə maa nyo. mʊ nən kang mʊ maa maa tikali a mʊgɔ lɔ munɔ gəm. Mʊ dou dou jʊni a yəlam na tɨkalɨ təmɨ n be nəngən nʊni nən kʊli nəngɔ maa jʊnile, bələno miso maa jʊnile. Daamɔ, yɨmə nən kʊliyo a bʊma su kwaan wʊnɨ mʊ maa tɨkalɨ youligɔlei, mʊ maa tɨkalɨ nəfitəmɔlei. mʊ maa tɨkalɨ nəfitəmɔlei, mʊ maa jʊnile bʊmle a kəgga təmɔ gəmɨ. Na mi mʊnɔ kʊli miso mʊ maa kanjəltəbnile. Yɨm kuligɔ a bʊma su kwaan, n nyim nan bʊlai n fəb təbə galan youliniyo, jʊ ma koi n fəb təbə galan youligɔ. Na mɔ bʊlabɨ mɔ wo nən kʊlɨ n maa maaji youligɔ <hesitation> maajigole. Kan dəngle jʊni mɔ maalei n galan, a kebɔ galan pər gwam Kwaamagɔ nya bwilile a daagɔ mɔ woi. Kwaamagɔ twamənne. Langən bwangən Kwaamai suwa bən gɔ, nəbniyo ja yəlam bələni mi jə gunne ja be ba ja maa Kwaama gəm maaji. Nəbni nən kʊli maa Kwaama gəm maajile. Yɨm mʊnɔ nən kʊliyo ka jəlale dou dul mʊnɔ mul, a jʊni gəm a bʊmbi, nan dou dul mʊnɔ dəg a jʊni gəma bʊmbi, n ko a bʊm nyo mada mana mʊ nabə nən kʊli. mɔn kalkali daamɔ le. To jʊgɔ mə ko yɨmɔ nʊni nəngən nən kuligiyo, a bʊmbur a maa maaji Kwaammai maa maa Kwaamma gəm maaji, maa maa youli gəm maaji, maa maa tikali a mʊgɔ lɔ gənɔ gəm, betilɔ gi mela mela kaajəl wo a daagɔ gə woi, na mɨ mɔ nən kulɨ beti misɔ melale. Be təkwelənɔ nəbni tetəlam jino suyo nan ko daam jini, daam jinɔ a laa kang, mʊ nya kaami a kallam nəbɔ sai gɔ, <hesitation> na teteji woi na bweni misɔ na kalale nyo, gə na teteji woi na bweni miso maa jʊnile nyo, we nyi a bwi, <noise> tetegɔ a su, tetegɔ kwela sum sumi nəngɔ jʊgɔ a bwi. Na tego daam woi na maa jʊnile a bʊmbi tetegɔ a jou jangajəl a gəgəm jʊni mʊ maa nyi a bʊmbɔ, jʊni mʊ maa nyi a bʊmbɔ, nəbɔ ga maa nyo, nəbɔ ga maa nyo. Yɨm mʊnɔ mʊ maa maa melali mʊ mela mela betilɔmʊi gəm, mela mela nəb youligɔ gəm, mela mela nəbɔ gəm gwam. Nʊni bələniyo miso jelle be mela nəbɔ gəm. Miso ka nule a dəng gul, miso ko jʊnile bwile a gul <hesitation> gul gənɔ gəmi a kwela wɔ gənɔ kishi gənɔ a su.